<tsy> mivagnalavitsy loatsy amy kolotsaina amerikana aloha gny kolotsaina kanadiana fa indrindra fa amy partie misy an'i Toronto igny, igny somary minday kokoa amerikana fa gny soa hay aminazy da firenena miteny langues roa izy io, telo aza ko. Mana gny kanadianany manoka izy fa miteny frantsay hotraky gny toera hafa manahaky an'i Quebec, Montréal, da miteny anglisy koa ry Toronto mianakavy aby reo. Mana anizay fomba fiteny samy hafa zay izy. Izy koa malaza, ary igny angamba gny fanatanjahatena voalohany atao sport voalohany atao da gny hockey sur glace. Soa hay aby koa zay. Feno neige feno glace gn'agny.